Ba ɲu biyo sin ba yiro mɛ se ba pantine a mɛn ya we ɲiyan mɛ ha we ɲiyan lo korokodil la mɛ ya we ho abe ho dama a in mu ɲu lo mi hi lo yan dama in ni tun wa lo yan mi hi ba cururu boni mɛ a ɲiyan besin mɛna a me ya we